اللغات اللي نجدر نتكلم بيها <noise> نتكلم العربية، وفاهمة ونتكلم اللهجة الليبية لهجتي، وفاهمة اللهجة التونسية، وعندي مستوى كويس في اللغة الإنجليزية، وشوية فرنسية يعني، بحكم نحب نسمع لغات ونتعلم ونفهم.